راح اجدم طبق سعودي تقليدي مثل الكبسة لكن مع لمسة عصرية استخدم مكونات طازجة واضيف نكهات جديدة تعطي للطبق تميز الكبسة معروفة بمذاقها الرائع وتنوع مكوناتها ومع تقديم عصري ونكهات مبتكرة راح يكون عندي فرصة جوية مرة للفوز بالمسابقة